Ngueno ndame inka chún cuenta nimales de noche nanina'a kiti, ya'a ninguingo uun nanka ime'e ujun nuni nuu kache ndame hi ndunre ndame yduan kunduña denoche kinga kuu nachí inña chinuña kuké ndenoche inrá ndamen nitiunduve nguu ihá ujun chiamu chimau naniñe ke iin ñaujun nduñe ku njuña'a jannio akudiko toduña chindió kue especialmente kuenta niño ndiko konguita iña'a ndame no iña ndame tunguan, ndame xe'e ujun chiunja un ya'a kui ujun ya'a kinden chaña ndenanu unngueni takua nguenke iña'a inye njindu tunajona nakene njichi ihó ñakunju naku kuenda, ke te yinin ndió jun niko niño kache in ihá ketu uun kutu hé salvaje kuña xhiti yuku xukuña tendame kete'e, chinde kue ndekuveto kuá kachera un namen jun ochinta vichón nguan he yiniña ngua tunguaté ndanie ñuu ndania ni, ndindame jun pato kacheda damkonia ndame kolo cha'a kutandavii há nridii ngame chii vaca ché nguña neña yuku ndé ñandiviña corral ndendaña no'o kua njuen ndunduku morral liliajun un dingui ndoto ndidindanguida ngache nuu uno tekuaja eha nguemeno ña nuu tekan meno yenanu yununu ndame ngo corral vichí chi kuta kutuu ujun ujun kaño cachí cheke nanda'a ña'a hora nuu ngua'a atiguen ndeme'e, tekitukuka yaka checheno'o ndekuan ngue denkué tuti'a yandoje ian jun ngude kuian jun kuenda ninio jani nuni nuu nuyuindaun.